Raha anamboatsy lalimoara tsotsotra zany anao, maka hazo anao de mividy fantsiky de maka marteau de fantsifantsihinao eo zany igny atambatambatsinao ataonao ze hagnomeme endriky azy de asianao planche koa zany de asianao rideau manaro azy eo am'zay mba <noise> môromôrona le endrikiny bakeo.